Azini chow meh azari meh koh made den doh kii mi neh idah va ama si mando azina china ho rangha aza piri horangha ma 27 toh bi jow aying ga chow wuna owomo hay koh keh kah zima abowa si abow achihi foh soh sbi shi shi shi shi mah apiri ha moh maza atoh meh ayinga akah warah chow bani ayobani azim chowa abow ogban gbang chomoh zinoh obow ogban gban keh rang oh zini obowoh obara chow wah koh dawi bi nwayah beh ma zima abowi ogbang gban ohum duma chow mah beh ha zima ibowa seh ikuhm nah i ka woh kah wah chow duma oden ngomi okoh dey bi nwa kwe azimah amah bowi agbangbanghe beh koh chow oka ka beh ka beh zima bowa obarah odey ngomi abe meh ma ba pirih ibeh nan abe mah bowa si chow kah beh zima bowa si odey ngowi chow banni oyo banni ah kpanoh kpang okah si obowa bi shi chow onha chow dem kuu beh beh dima odey ayo azima han chow okpani umah okpang yinah chow bangha beh nah birah day yina woh kah mbri dawb chow wah kwa ah kwe nonong kwam ozimoh kho obi ndangha omoh huwi nbonghe keh runghi moh kpan e kpan bishi moh wha mi yan ibong si le mimor hi day obi chow dunia odame oruk okpong kpong akpeneh bishi akpen ha mohu akpen cham buck bong awah mi yah nbong maduwani chiw hi wio nong hiday.